Pues pastilla jëxëp manytë dun nyax, juë nëchyoyëwëb në ko'o yë toy pyadëp nodamchë mëd mezcal je'e myaj nënyëbodëp jadun ëjt's kunax t'soy dun t'soyatyë.